انا تمنيت لو كان تعود <hesitation> عندي الذكاء خارق، نعاون به أمة تاعي نعاون بها نعاون نعاون به بلادي ونعاون به أهلي ونعاون به الناس كامل، نقدر نعاونهم <hesitation> كي تعود عندك اكيد ذكاء <hesitation> خارق مال تكون ذكي ب- بشي أخر كبيرة راح تكون عندك ولو شوي شهرة، الأفضل أنك تكون عندك ذكاء خارق <hesitation> تصنع بيه.